Inyile hea yakwa, hiyahandu hamwi mmoja kwa moja. nichie hao mwaka sitini na kenda ifuma Arusha kwa- kwa vandu naithaharie. Vindu vevokaa nge mdu, kinaghirwe ni ike kunu kadu niofukadhamie Arusha papa nechirandema kuya. Kinafike ikenda yavoka shule nikacha mwaka wa sitini na kenda. Nikavoka shule hoo kifula, nikaa ikahoo miaka iraru. Mwaka wa sabini nakararu nikawia Arusha. Arusha, vughono liafurie hiya vughonu fundelo nasoma nilehafurie mirachu luva <hesitation> itokana na hali ya maisha na huduma ta shule, ikabidi nikavaa kila kinyi nikavara kazi mndu avaa va- vanivamavakua kanjitha amire, nighende ningesoma Arusha. Vanarume Arusha sabini na kararu mpaka sabini na thita nikawiha hee! nikacha he vughonu. Nikasoma minja sabiní na saba, sabinaa, mpaka themanini nikamalia mikawia hee Arusha. Henaicho ilehea ya kweli kireo handu hamwi kuniitei kenda irwe mirachooshea handu nireherie ni hecha handu leafurie. Arusha nireafurie, vughonu nileafurie na nilechinuliwa ikaa hori- khoshe.